மலேசியா ஒரு வெப்பமண்டல பருவமழை காலநிலையை. ஆண்டு முழுவதும் தொடர்ந்து வெப்பமான மற்றும். ஈரப்பதமான காலநிலையுடன் அனுபவிக்கிறது. அதிக வெப்பநிலை அதிக மழைப்பொழிவு மற்றும். தென்மேற்கு பருவமழை மே முதல் செப்டம்பர் வரை. மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை நவம்பர் முதல் மார்ச் வரை. ஆகியவற்றின் தாக்கத்தால் தனித்தனியான ஈரமான மற்றும். வறண்ட பருவங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் வெப்பநிலை ஒப்பீட்டளவில் நிலையானதாக. இருக்கும் அதே வேளையில் வடகிழக்கு பருவமழை. காலத்தில் கிழக்கு கடற்கரையில் அதிக மழை பெய்யும்.